Alfombrako yaiporu aguiyeara piso ikia, aguiyearavi yajiriri pipe, jaeramo kua oyeporu, ipuere vaera kua iarambo rupi yaguata jaerako kua oyeapo esa piso ndie kuraiño oi yae täta isii jare täta yajiriri kuape jaeramo kua yaiporu kua sugui